Kaab gana, kaab ya nafaro koolo. Kaab nan, temaŋgeraŋg kab tariɲe. Kaab kornɟo woo kaab deere woo kaab kare aw koz na kaab gande taabo. Maan kay ŋger woo fari kaŋg nda. Farik bey nal kaab en tarnɟe kornɟo deere kariyena. Kaab en na tari, mena e i zigim mbə katək wo ndeere. Kaab en kornɟa waadin min yiti woo raf ce ci cir. Kaab deeren yaa kə de waadin ne kab. Koreɲeŋg ti yaadi koho mi tiir ki oya kira cir cir cir. Kaabən kəri ndeya nɟirɗe. Nɟirleede yaako. Kaari gen ro kuulə, <hesitation> dege aaran raafa, par hale tona ɗa dat benii. Lege rafoto nda iili ndige kaab il utu nafar ro koolo.